स्पीकर को देखा जाए तो, इसमें एक कॉइल होता है जो चुंबक के चारों तरफ घूमता है। एकदम आसान भाषा में कहें तो, यह विद्युत ऊर्जा को तरंग ऊर्जा में बदलता है, यही कारण है कि स्पीकर से आवाज निकलती है।